ब्राजिल में कही थे, ब्राजिल को खानों के बारों में तो मैं को कही नहीं पतो। पर ये पतो थे कि ब्राजिल दुनिया को सबस्यादा गन्ना उत्पादक देश थे। तो इत्रो कही सकोँगी यहापे मीठो खानों बहुत कहाई जावर लोगों द्वारा। और पुछे भाई कि मीठों गन्नों वन्नों खावाई तो कही जावर दूद भूत बढ़ाईज। दूद को उतपादक बहुत जादा होईज वहाँ पे तो कही जावर का लोग बाग दूद भी अच्छो पिवाईज। ना केसी प्रदान देश थे होगे भारत जसो और उकही।